א מאריטשקע, א קאקארויטש, א ספיידער, א פראש, א... מייז, א מאויקאש, א... א קעצי, א רעקאן, א.. בער, און א לייב.